Puru ka siinoo, i lafita siinoo la ňaamiŋ na, i ňanta dulaa soto la miŋ ye a loŋ, ite deransomaŋo soto la jee. parisiko niŋ i ye i laa jee, niŋ buruwiyoolu be i baala, walla moo le ka i ki, i ki. ke, i maamaŋ doruŋ, i se a je i la siinoo bukara kuntuŋ kuntuŋ na le a ye ňaala tenkuŋo le soto puru i ye siinoo noo korekitomaŋ. Mee fanaŋ. a fanaŋ, a ye hajjilki tenkuŋo faŋ soto le. Parisiko niŋ i hakkiloo maŋ tenkuŋ doroŋ. i la siinoo te tenbe noo la